सूप तो कही छे भाई, घणा प्रकार का होईज पूरी दुनिया में। जस्या की चाइनीश सूप घणों मसूर छे। चाइना में तो घणाट प्रकार का सूप होईज। असो मनो सुनियोज। चाइना में तो कही छे भाई, काई इना जानवर को मारी दियो, काई उना जानवर को मारी दियो, और सूप बनाई दियो। कच्छुआ को सूप, काकरोज को सूप, बिन बिन प्रकार का सूप बनाई दियो। चाइना ऐसी अच्छी बात नहीं चे, असो करनू। भारत में कही छे, आजकल टमाटर सूप घणों चेलन में आज आली गईओ। जसो कि सादी बादी आईरीज कही, तो उका में टमाटर को सूप, और उका में कही छे खड़ा बहुत ब्रेड का, वो डाली देवाईज, न एक नंबर सूप बनाईज। वो मकप पीना में बहुत बड़ियो लोगाईज। न कही छे मंचाओ सूप, न असा घणा-घणा प्रकार का सूप भी आईज। मना तो कुद्धू तीन सूप चाकियाईज, तो माका उनका बारा में पतो छे, पर एतरा थोड़ी न माकप पतियो।